<hesitation> I mechin punga aita rauta, sea level hi zoimongin atsauze la tsun tunai tsun hei kanla hinri ama se, there will be time when <hesitation> the sea level will really rise up to <hesitation> engulf all the lands mo. Tsun tsun huna ata tsun, <hesitation> teknoloji hi alaosan bevan tsuga beisea, maybe <hesitation> Mars colonization tehi anzo man te karinga, and full, <hesitation> a possible man te karinga by the time the <hesitation> land will be underwater mo. Tsun tsun ni lau phutsu hei, underwater cities ham kei ako man te karinga, tunapun hei, <hesitation> technological development tsong-tsong hi meka boile khata tsong kanla, When needs prevail mo, human capability hi tsu apush thei ta potential hi kanla vei ema, maybe underwater civilization, underwater cities or Mars colonization te emo, terraforming Mars ni tsuma.